Baluni ë u sport jim çë më përqen më shumë, kur thom baluni vjemërar calcio, baluni, palavolo, baseball, basket, kursa me kuejt, kush rrjedh më fort. <noise>